Laha tegna zany te hanamboatsy hany maro loko sady maninto maso: ny akora ampiasay e da legioma sy voankazo da mampiasa zava-magnitsy sy <noise> saôsy mahasoa.